आपने जाना कि जो अपने फर्ष रेवे उन्हें साप कर बा कान ने पानी की जरूरत पड़े। पानी के लाल लारे अपने जरूरत पड़े पोचारा की। अब जो पोचो रेवेै या जणि अपने देशी बाशा में पोचारो के वा। तो सबसे पहले तो उन्हें पोछा है पानी की बालटी में बढ़िया से गिलो कर लो गिला कर बग बाद में उन्हीं। पानी नतार लो अब जैसा ही पानी नतार हैगा तो मैं चाहिए जमीन पर या फर्च पर रखकर उन्हें हल्को हल्को वहाँ पर। गश तो बस वह बात कहीं होगी जो भी गंधी रेवे या कई भी कच्चरों कूटो तो रहे हो जो हल्कुल रहे हो बहुत। बावरों खड़बा के पाछे बच जावे उमे चेट जाओ चेटबा के पाछे अपनों लगाता रहो लगाता रहो और वापिस पानी के बाल। के उन्हें गेलों करके वापिस न चुलो तो यह वजह से कहीं है कि फर्स्ट साप हो जाओ और ऊपर कई भी। प्रकार की गंधगी नहीं रहेगी तो यह वजह से पूछारों ही सबसे बढ़िया रहे फर्श हेे साप कर बा काने।